﻿ɗoƙ, peleu, gbonong, pedɗeu, fwat, patiranmundi, patirapeleu, pirpiɗeu, konvoi gbommoo areɗoƙ arepeleu are gbonong are peɗeu arefwat are patiran mundi, are patirapeleu are pirpiɗeu are ƙonvoi kupeleu. <noise> Kan ɗoƙ kan peleu kan gbonong kan pedɗeu kan fwat kan patiranmundi kan patirapeleu kan pirpiɗeu ka konvoi. Yagigunun <noise> yagigunun kan ɗoƙ yagigunun kan peleu yagigunun kan gbonong yagigunun kan pedɗeu yagigunun kan fwat yagigunun kan patiranmundi yagigunun kan patirapeleu yagigunun kan pirpiɗeu yagigunun ka konvoi yagipedau yagipedau kan dok ﻿Yajipeɗeu kan peleu, yajipeɗeu kan gbonong, yajipeɗeu kan pedɗeu, yajipeɗeu kan fwat, yajipeɗeu kan patiranmundi, yajipeɗeu kan patirapeleu, yajipeɗeu kan pirpiɗeu, yajipeɗeu kan konvoi, yagufwat, kan ɗoƙ yagufwat kan peleu yagufwat kan gbonong yagufwat kan pedɗeu <noise> yagufwat kan fwat, yagufwat kan patiranmundi, yagufwat kan patirapeleu, yagufwat kan pirpiɗeu, yagufwat ka konvoi, yagipatramundi kan ɗoƙ, yagipatramundi kan peleu, yagipatramundi kan gbonong, yagipatramundi kan pedɗeu, yagipatramundi kan fwat, yagipatramundi kan patirapelau yagipatramundi kan patiranmundi yagipatramundi kan patirapeleu yagipatramundi kan pirpiɗeu yagipatramundi ka konvoi